Au nana'a favorit ndia bakso, bakso ndia talalu mala'da nanseli au bisa dalam minggu esa au u'a laiesa boe Terus au jawaban ta akan berubah karena memang bakso ndia menurut au paling mala'da dan bisa hapun nai uman a baboan a terus hatoli boe lase'o de bisa lebih gampang.